Ja xecocinaando ja chun jiaa di'inanuun kuja ka ponendo la'a agua chi'loxi nuun xiti kiidi me'e xuunkaá ku ja daachi'ondo pollo daakeena la'a recaudoxi pues xuuka'ando pollo jiaa tiuku io hore xuuka'ando la'a pollo rostisado daaxi'o ta te to'o ta maquinaria tiuku ka'ando ja ko muy derrepente jiaa kuja tajaxeendo ku nuuve'endo kuja xeendo naturalmente.